<hesitation> Peewinirga ina uuraa wonta ɗum ga ɗum halittii, gam nga feewina kujeeji jariteeɗi e ñaameteeɗi nga a kunnake nga, sey ngaɗa fii njaritee ɗum to nder, gam ɗum feewa, ɗum warta bo malamalleeje.